Pos amás delos pecis, ain mamíferus comu las ballenas, los galfinis i las lúntrigas, que las ain paquí tamién palas Villuercas, qu'es el mi puebru. Tamién ain retilis comu las tortugas marinas, anfibius comu las ranas i un tiestau de invertebraus, los cavallinus, las estrellas, las ranas, bu, quiciás qu'ain más delos qu'unu se piensa. Sabis que só de Çorita, no es? Es un puebru que siempri mos án dichu que palramus mal.